Nyowe kunkwimuka omukasheashe, niinyara ekitanda kyangye, naamara kwara ekitanda, nkwate brush nkuute amiino, kunkumara kukuuta amiino, nteeka break ni neteka kyayi kyakareekare, kumara kunywa ekyayi, nyoze engoye, kunkumara kwoza, nteeka kyamushana, ndye kyamushana aho, aho kunkumara kurya kyamushana, shana aho kuku ahaha kunkumara ku- kudya kyamushana, ninyanura engoyi zinaanyanikire, kunkumara kwanura ahaaho ningira ahogubanu, nintandika na n'omwebazo gwange, omu mwebazo nintandika na n'okutebeekanisa kyakiro, kunkumara nikwe izooba ririkugendera aho rikaba ryahwa.